Piyoz va sarimsoqni uzoq vaqt saqlash uchun ularga to'g'ri sharoit yaratish zarur. Ularni quruq, salqin va havo aylanishi yaxshi bo'lgan joyda saqlash tavsiya etiladi. Qorong'i va nam joylardan saqlanish kerak, chunki bu ularning chirishiga olib kelishi mumkin.